Njaku este vitna chi este njaku escalera yuu kuanja nja ndenukao iin, iin yika vée ixhini vée kau unde no'o uxtati yikon kuu yikon ka'a vée xukan yunde xuni kan kuina kakunda, kayove kini kanu yikuan xa'a xao iin vée madera njan, este njuan de iin xa'a vee yikuan uu kuta un dexike kuu pero siempre kalinra kuu dikayo ndexuku kukuxteo ndenoxuka nikau xima'a kuu kao xuani xhi nii yonde kanjomoko makude kaleron chi ho o xukuan este escalon kon konte kao kone kuanto yukuan kone yukan konxhin, yuka kano xhi escalera yukan njan yenixo iin vée kutu chion xhinde este navexao che escalera yikuan. <noise>